Ny fomba fiasan'ny climatiseur araka ny fahaizako azy ary maha climatiseur azy, mandanjalanja ny faripahana na ny gnintsy zany na ny hafanana arakan' izay tadiavinao; arakaraka anle toerana zany.